<hesitation> وظيفة أحبها؟ يكون الراتب مهم، بس الراحة النفسية أهم. أعتقد لو كانت براتب منخفض، <hesitation> أحبها. المهم الراحة النفسية، لا يعني اشتغل أكثر وأنتج أكثر.